<noise> pues lëꞌ mal nak man ngiaꞌl man xka yu lën nis, xnusa c̲h̲ak man diꞌltsa tsama tib geꞌw xki gwiyma mal diꞌltsa xkuꞌn xlaꞌnma inaꞌsma man kon lo guꞌn xgaꞌ man, pues xnusa c̲h̲ak man, <noise> ngiaꞌlc̲h̲a mal lëꞌ man nakga ngolbezna lëꞌ man knu nak man ntsan nak gakda zë lëꞌ man knu lëꞌkga xc̲h̲aꞌ or sil, silga lëꞌ man knu xc̲h̲aꞌ ver diꞌltsa ba gwiyma man ideꞌdma tib yag gow man, ntsan nak man gakda së man snusa, snusa igëtma man porke lo c̲h̲ey man mëꞌd, c̲h̲eyda man mëꞌd ziꞌk ic̲h̲ë man mëꞌd, lëꞌ man c̲h̲ey man por bols, ginë x̱in man ney man mëꞌd, ginë mzinyeꞌn nakzë man knu kizë lad bols chen man knu, ber lad fwer ney man knu mëꞌd, man knu nak man nak ntsan. <noise>